أحب المتاحف الفنية -ب- فيها أعمال رائعة تعكس ثقافات متنوعة، أحب المتاحف التاريخية معلوماتها قيمة مرة، تعرفنا على الماضي، وتعرفنا على التقدم اللي صار بالحاظر، تعرفنا على الأشياء القديمة مرة، ما قد سمعنا عنها ما قد فهمناها.